Ny fomba fampiasan'ny diera sy renne ny trandroka ananjy anh, voalohany indrindra alongany anh raha hoe misy ady entre anjareo mpifahavalo anh de igny fiarovan-tegnany, iny tandroka ananjy igny a anosehany fahavalo._x000D_ Akeo koa rehefa ohatra ka hoe misy raha misampasampagnana agnatinaty ala akegny anh de igny anga- angavangavagnany làlana andianany.